एअछ् वीक् मने रेगुलर् फिर्स्त् दय् अल मने चोम्मुते करो लिके मोन्दय् अबुन आथ् तो दस् होउर्स् चोम्मुते करो। तुएस्दय् समे थके आथ् होउर्स् मक्सिमुम् मिनिमुम् आथ् होउर्स् थके दैल्य् लिके दुए वेद्नेस्दय् आथ् होउर्स् थके किन्तु थुर्स्दय् अबुन मोरे लिके तीन् तो छर् होउर्स् मक्सिमुम् थ्री तो छर् होउर्स् थके। भकि उम् फ्रिदय्, सतुर्दय्, सुन्दय् थके आथ् होउर्स् मिनिमुम् किन्तु आथ् तो दस् होउर्स् मिनिमुम् थके मने आथ् तो दस् होउर्स् मक्सिमुम् थके सोर्र्य्, मिनिमुम् तु आथ् होउर्स् थ तके मक्सिमुम् अबुन गोएसिल् म मक्स् तो मक्स् दस् तो एग्यर होउर्स्।